Name ihá yutenu ahió <hesitation> noyuku, chejon na nani té ndé'e aku nujun nun ndén kution janrache ndonde ngué, ngue tié iño me'e ngue uun jun ganto'o, duyuu nae nai akuu nohe ira'a nda'a.